طبیعی پیښی ډيری زیاتی دی او اکثره یی د انسانانو ژوند ته سخت خطر لری. دا پیښی لکه زلزله چی په کابل کی ډیر کیږی د مځکی ښویدل دغرونو ښویدل سیلاب طوفان سونامی بادونه بارانونه ځنګلی ورونه ناروغی د نړی تودوخه او داسی نور